Jan tiempo, tiempo na ka nunu naté ni ko ne kuan escuela ihá, teni chani dadikina'a, canica xhi ta ñerona, trompo <hesitation> cul <hesitation> pio, <hesitation> <hesitation> baquet bool, un boli bool, iho inka juego jan niko jana'a, jan ko nani pelota mixteca.